Edore lai oniye, anu ra eyeh gbere, lai bibira ebeh oni oo. Abo si echi areni. nloo ra jamah bere pipa toro ereni oboyo ba gwanru. Enu atah sianu, ko doribotay so so chuey apinu juenken. Ogbore ka ogbore njeje, nsan njeje okai mo ntito a wan daon nsan je eboye baewo. Ko dei mara bala ebo so so juen anu eken, ka si jah nnoo ra tuenso afar babae ja kari ja nor, baba ja. kari jar nor baba ja, piri piri anu nye jaeri tadai oboto baba gwanru, denu ka kara sianu. Ogbere njian, mmu njian, nsan njian. Oku dorribetui, tai basa bebo kai laiya kor soso o tebe nemi nka gon omo kai denu nka nah, nka na noor bobo tebe neba bae gwan abote, ka kei otor jeba swan ofeigin weeh bie wa seen nsan ooni beh do obi eh, beh de okojonyeba sey. oku weey bae siran nsan weeh weeh eba gbora nsan ra nama ntito, ntito nje abele tama owa ore wa chuen owiyo toan otor nsan. Towa see otor nsan owa see ju wa gbo nsanyor wa bare kparan ntito. Ntito de or loo, oku abo kra chu oku awee ya ba wen moru, chu wiwi eba wenru. Abala kuma churi wiwi ba chua otor nsan oku obolo kone a se oton nsan ekpo ateh bra kaha akpen mpata mpata ekpee a chomobo jor otor ju ntiten. Njaka njo a ju na tere sente areni, a kpaara bae chue owiwi bae swan otor nsan ekpo. ka kor see wala sign abaeyo ju nten. Ka mor oku ofeigin kolo win don otor nsan ka noi be na obo nto so otor nsan etere abayo kore-bibira oni ka chu owiyen torn otor nsan ekusa rah ka mor bae nja oka nee nkolowin a swan ntito, Owa ra ka noenu ka chu loobo dei abemorun, ayh owinyo noor ka deinuwe. Oterewo, yean ba ye denu ma binquiquinto o sila don nkele, ededeoni ntayo, esai bara oki okun arabo owa momi ra ka wen nu tayon ayh ma wala tere nukuni ey, owina ade eh nko owina, adedenu otor dey ntatamoru ko nkajima tomawo odeweeh, ko ayen ra dedeye owa dey. Owa ra ka nwenu dey, eh he weeh, njakah. Nsewine wa see otor nsan bedor wa noor, akor wa noor nenu yime ojotor. Osi otor nsan wey ore ani wa seeri njakor. Nye areni oo door tor nsan ekpo, ra ba see ju kra kori ka bae see abo tae, larebo obo tebo neba, dori otor a nten aowe tebe oo tayba sai see oo quenmator dori otor yo a fiemaru ka weeh alabo kra dow pin pin nu wenobo yen, ko bo kai tebo, eba puru church njo a ero. Owine tamonu eba ebari chura kra kobo gearu ko ka weeereri bt. oweeba kparenje, o sinu nkpen oh kor bor nkpon, e curari. Areri oo owiwinabaa kra see ofiegin mpata gima ebai oni. Ntito awan saimuri, sai ko ogberaree san sanri. Danban ekpee oo dobo ekiken bi tora amai. Njakai so doe lae abo yia be nae abibira ebe noo. Namani ko onee ka sin nsan sn nsan weeh ma mare abo eka chu dan nsan imaso otor ntito nje, ogbore njian, Way gbegbenu ra ka loo mu juen bae tien owe eka fera bo ogbere be yen kra owari, tere ton kitiia aka chu onnēē oo swan o boyo ka chu titama. Braika anu ka chan bey bore chan oku bey sibi annai bae ogbere bra sibi annai ton bae ogbere, bra kor ba na mpepee on. ba nah folaboru, bae mo folaboru oo a pee okoo noo ba falaru oo kra chu ba bae ara ogbere kra chu ma lomoboru, tere nu ma bore kra ayh nee eta be omo emabaru ladai okokundo fae doso. Ameya nqeba. E bra ko ntito doan, oku do eba ka nee ntito nye okuno ba nasa nye ka chanelosoboru. oka mor piri piri sewine arare anai bra baā. Etoō sai efa njo naraā bera ko tita bae okparanru, oka mor anai doru bobo oku nsewine masari osūun. Obinaba oba si otor nsan ka kor ekpee domuo. Piko teba aba ki toan wiwiyebaa boyenje kasiju kor oban kusanwo, ben ah oku ra doh abo kranah aju na abala nye areri ra kpara sien otor nsan egbenton. Tiwo bae gbenton siya sai so willa abae sai abbey yo. Ko awala ko era wo era sen abbey ra bae fia berenah ko aden abo kra na, ra loo obo wa nu be nee onee kor aha wo see otor nsan yo ju, mo see nama ntito yo or e government tila yo mor well don sir chu nnoo <hesitation> kpema nne kele ochira ochira aba otor ben bodo beben kpari wenso oboru ah damayen arari nai nai nai dama nsewine wasoru osuun bae ka bina nenu a chu anai chama. O toro so tor yo oka chepur, epur to geye ton une. Kara terenu arani kra chu lobo nsan so iriten e chuwe ochoropin laru eken chama so so oku rederebo, wesonruboru.